غنختار تكون عندي وجبة العشاء مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن كنظن هو عندو السبل والطرق باش نحلو جميع أنواع المشاكل لي ممكن تواجهنا.